<hesitation> pege amalangas ta nau le lovongai <hesitation> lenginang nata mang akus nira ta pasin i osongon na kana nala mang siang akit lik an si selen i pakangai ni karong sinong pok e rina. So san keve vuk pakpakangaian no buk angkuai si pakangai nira nat tanginang, kavulik tanginang i rina lovongai ko vuk mengen pakpakangai si pakangai nim ta aino ku to to nei mang kain to, na kana kulo to nei mang kain to, so no buk pege asange, karong tumbuna kita angkuai si antok anirong ta pasin i sukal. Ku sukal a ke bil voiang ka angkuai si ka pakangai nim asange ta ku sukal a niu, ku sukal a bua, ku sukal a sia, ku sukal a pok si kana pakangai nim so ku ago ta ol palau an, so kate vuk antok pakpakangai si pakangai nim ta selen ang ilesvauk ka angkuai si pakangai nim emung. Kute ken nap si ku gule na mang sikei a bil man kuta sukal a mang sikei a bil ani ilesvauk, kute ken nap si ku gule so ri nat na ri kavulik na ri lapun, bikman, aina lava, ku longong a pege ke na ku using ia ani ka angkuai si ka pakangai nim. Kam to e rina. Kute to nei sukal, kute to nei ring woiang kuo angan ta gese i pukunim, so sa nate angkuai si pakangai nim si kam selen i to ku mas nas ta keve taun aungos kute ol, kute angkuai si wuak ani ri bil woiang ka pakangai nim. Ago ta uli ol an val igenen kate kovek i nas, igenen kate tanio. So pege ko angkuai si pakangai nim ta kam selen i ago ku mas to ni to i rina akorong. So man ku arai pok ane mung si taun ang karung tumbuna kito ago, ku angkuai si arai asange ta- taun kute polok alak kute arai asange ta niu, kakao, a vua, sia kate polok. So numai nat tanginang nang kula kun polok alak na kula angkuai si arai ni keve bil ang kula angkuai si sui ani tamam na ri nam ta si kata sukal a bil ke. So tamam na ri nam kala kun angkuai si antok anim ta kam vubu nang o kam kakai nang kata sukal. So kilong lau angkuai si antok anim na nungai kula kun angkuai si vil lomlomonai ta ku mas asuang, taun kunla kun mat tivum kala angkuai si sui pok ani kana papa na kana nana. Ta si kata sukal a bil ke, au kila kun angkuai si antok ania ta numai nang kuta sukal a bil ang. So kate antok woiang ka angkuai si pakangai nirong ani tarong ago na tarong mas lomlomonai akit ta selen i sukal kate impoten luai ani tarong ol ta to an val ri vap kite tanio. So kag pege papakangai ani ri nat na ri kavulik i lovongai, ago ta uli lomlomonai an ani asereai ani maiten na ku lomlomonai ani bil ka pakangai nim. Man ku ol palau tab sukal, tab asereai ni mang sikei a bil, ilesvauk maiten ka serei tingim. Kunla tainau na pok ti manganu, o vua ti manganu, o sia ti manganu, ilesvauk kula arai asange ta maiten kanla sabonai nim ewang, kinla tangai ua, kunla siang nei kot, kila raung ua alakat kuli kam keve lau kute kovek i angkuai si longong saupai ti tamam na ri nam o tivum o kam kakai. So ku mas ol velai nas asange ta ilesvauk kute nat si to ilesvauk, so san keve lau an woiang. Kolo pis runguk ua ti taun ke, ku lomlomonai aro na ku luang suai nia ani ka pakangai nim. Luk suai ni mang keve lau rikek, mang keve nas rikek, mang keve lomlomonai rikek ani ku to nei lomlomonai ro na nas ro ang ti karong matan tiwu. A karong matan tiwu kite vap petekai luai, kite vap akus ta to- to ro kite taua ni akus ta bil rikek so, karong ago aungos tarong mas lomlomonai aro luai ni karong matan tiwu, sa kite pege tatana le si kari taun kavang tung ti taun tanginang ke. So longong a mengen na ku using ia, wuak ia na ku wuak asereai nia ani ilesavauk ku ago ta sabonai ani maiten. Maiten kate kovek i nap si ka sabonai palau anim numai nat o kavulik tanginang, aina lapun, bikman na tauan lapun ti taun ke. Ku mas ol na ku mas nas ta ku wuak a ri wuak woiang ka angkuai si pakangai nim. Aduk i bil tarung po ago nei karung rina e lovongai, toro lo kovek i tun ta karong pasin i rispek, a mamaila mamaila mamaila tutuman luai ang woiang karung matan tumbuna kite angkuai si mengen tatana. Mamaila ni tasim, mamaila ni taum Na ku mamaila ani kam kakai o tamam na ri nam. Man ku tokon a pasin suai ku angkuai si arai asange ta kam selen i to ka vungavunga e kulirina ke, kate kovek i mang sikei a maiten ka vil arikek kam selen i to. Man ku nat woiang ku longong saupai kute angkuai si arai asange ta kam to ka vunga e kulirina. Longong na using kate bil ro luai, nat tanginang i taun ke ku mas longong ani kam to ka vunga. Sukal ani ku ago ta tainau an, wuak na mang keve wuak woiang ka angkuai si pakangai nim, ago ta kuli lomlomonai an tan using aino le ni aina na kute kovek i sukal, ago ta lomlomonai an tan using aino ni tauan na kute kovek i asereai, ku ago ta kuli lomlomonai an ta wuak ani maiten na numai akorong kute kovek. So ku mas wuak ni maiten, ku mas buk ni aina, ku mas buk ni anitun sikei nei kam lu kute duk ani ilesvauk nemla kinlei ta kute nat longo saupai, kute nat using saupai na kana kula serei ti keve kain mak asange ta ku- ku lo nap si aiveven ani kam matan vap e rina, ku tokon mamaila ani kam matan vap e rina, ku nas a tivum, nas a tamam, nas a ri nam Na ku nas aliu a mang si aliu woiang ilesvauk ku to ve nia. So kate pege pakangai palau anira ri nat, kavulik i lovongai ani ku mas ol na ku nas ta selen i to, selen i auai nei saupai ani ku sabonai ni suai sinong, ku sinong ro emung ve kam inatus so ago ta kuli ol palau an, ol a ku mas nas ta ku wuak a sa ani ka pakangai nim ilesvauk. So nang palau kag vuk pege lik si pakangai ani karong sinong i ago nat, kavulik tanginang e lovongai. Ku mas nas ani karung pasin tumbuna, a nia palau nate nas asange ta kate selen woiang ilesvauk man ku nas karong pasin tumbuna, a kastam na kalsa ka asuaisinong aro luai nim ti kam selen i to. Kute kovek i nap ti ku sabonai ni mang sikei a rikek nei kam selen i to. Kam to nei liuan i kam rina kuo ago singina ka angkuai si pakangai ni ri vap, ri vap ki buk luai nim using kam selen i to kate pakangai luai niria. Sa kuo abis ia ve ria, kuo tung kuvul ve ria, asalak kuvul a maiten ve ria nei ke bil aungos ko roron palau, parik kia nap si ki vil arikek ua Using kio nas luai ni kam matan to kuvul ve ria na ku to na to ang woiang ilesvauk ri vap aungos kite nap si ki luk na roron singina parik kia nap si ki sabonai ni rikek. So ku mas nas ta keve taun aungos man tarung ago, ago ta kuli lomlomonai an ta abis ani mang sikei a bil woiang ko rikek parik ka pakangai. Ku mas lomlomonai ni abis ani bil woiang koro na ko angkuai si ka pakangai nim si kam selen i to na kuo nas kapa ta ilesvauk ko angkoai si ka asoisinong ua ti kam selen i to. So aduk i bil ko serei ti taun ke kolo bil tanginang so kolo nas ani vil arikek ani sa na karong matan tiwu kita angkuai si pege tatana. Kite angkuai si pege anirung sikei man ku tere aliu si taun ke kulo angkuai si lomontaun alakat le kuli ri- ke bil tanginang kilo serei woiang numai akorong kulo kun tun ia si taun ke na kulo kun kinle ia nganing ta ka pakangai nim sikei e mung ina kulo angkuai si sabonai asange ta parik ka pakangai nim, ko bil woiang ka vil arikek palau kam selen i to na ilesvauk kute kovek i nam si ku sabonai ni mang sikei a ro. So ago ta kuli lomlomonai an ta ku pa polek na ri nam na tamam, ol akit mete kam takaman Ani ku longong a saupai ani ka pakangai nim ilesvauk. Si taun kute angkuai si papolek ani kam mete takaman ku mas nas asange ta kulo pasal nang sin sabonai ni maiten sin gule ni maiten so kag pege palau ane singim, ago ta papolek ani mete kam takaman, sinong akit mete kam takaman. A nat, kavulik soisinong mete kam takaman na ku longong na saupai ti tamam na ri nam o tivum o kam kakai ani ilesvauk ka angkuai si pakangai nim na kute kovek ti nap ti ku tikok angpok pulakai palau o ku using nas vuk pulakai palau na parik kua nas kam selen i to. Taun kanla serei ti kam taun kulo angkuai si gule using kute igenen sang pulakai arikek luai, kuo igenen raun nating pulakai palau, kuo igenen bot using vubuk na parik kua vil aro na mang sikei a bil woiang ka angkuai si pakangai nim so ku mas nas asange ta ke bil aungos ko serei si igenen ko longong. Igenen parik ka longong ko kovek i nap si ka wuak aro na mang sikei a bil so ku mas longong ani ke bil aungos si kana roron. Bil lava ta ku mas sukal ni ri bil ang woiang ka angkuai si pakangai nim na ilesvauk kuo angkuai si lui ani bil ang woiang kuta sukal asereai nia. Ago ta uli Si tak avunga lik ani karong akusai i taun ke <hesitation> keve bil aungos ko ol numai kuo nas ia so man tarong ago nei karong sinong i famili asuang ta mana matan inatus woiang ka angkuai si pakangai nirung. Nat kuo sinong papa ko togon wuak singim, kavulik kuo sinong kam nana ko togon wuak singim. Ilesvauk ku angkuai si arai asange ta nana ka angkuai si akus ani kavulik ta nia kata kun saka to an le si kana liklik tung kame osongon. So mang keve akus woiang ka akus ua tatana ko angkuai si pakangai nim na mang keve akus woiang ka akus ua tatana parik ka angkuai si ka pakangai nim using nia nei kana kun selen i to man ka vuk, kala buk kala akus vuk ua so ku mas luk ani bil woiang ka akus ua ta akus tutuman woiang ka angkuai si pakangai nim. So kavulik kute ago kute nas kam wuak ti kam wuak, kam selen i to ku was a pelet, ku sunguk a kut, ku burum, ku wuak e matang, ku puna ku sukal a pok, ninia nang kate selen i to woiang ka angkuai si pakangai nim. Man ku to using kam vubuk, sang pulakai using vubuk pulakai palau na ku gulang angpok pulakai palau val igenen ko kovek i nas- aina ko kovek i nas, ilesvauk kute nap si ku arai Ta kute kovek i nap si ku serei na mang sikei a kavulik o mang sikei a nat modot i nei komuniti so ku mas serei a igenen modot, kavulik modot i nei komuniti using ilesvauk a komuniti ka angkuai si ka apaus anim ta mang sikei a vuk- a tungtungan woiang kate pen lakat lik- a nganu voiang kate pen lakat lik ani ku serei na mang sikei a igenen ti ainoinoai ni ri vap i nei kam komuniti. Longong na using kate mang sikei a bil laba, man ku kovek i longong na ku kovek i using parik kua nap si ku serei a mang sikei a igenen o mang sikei a aina tuman i nei komuniti. Ku mas using ani saupai ani ri vap ki kinlei ua na ki nas ua ta kute igenen asereai ni ri bil mete takaman so mengen papakangai ane tingira nat tanginang na kavulik tanginang, ku mas ol na ku nas ta numai ani ilesvauk, ku mas ol na ku nas ta ku mas abis ani bil ani ilesvauk. Ago ta uli ol an val igenen ko longlong, igenen ko tanio, igenen ko kovek i nas, ka ago ta kana ago sikei ka kovek i nam si ka wuak na mang sikei a wuak woiang ka angkuai si ka pakangai nia, ka longong a mengen sikei talingana ko bot Ka arai ni bil sikei matana ko ba so ago ta agoan ta ago si ri vap mata ba, ri vap talinga bot. Ku ago val ri vap mata arai na kite talingaria kate longong si keve taun using a igenen kate talinga longong, kate mata arai ko angkuai si arainia ta ilesvauk ka abis na mang keve bil woiang ri vap aungos kio nap si ki arai nia. Neke na aliu aliu si karung selen i to aliu nei karung komuniti kute angkuai si arai asange ta aduk i bil tarung tala lomontaun ia. So nate buk pakangai pok anirung ta selen i to, ku mas mamaila ani tasim, mamaila ani taum, mamaila ani ri nam, tamam, tivum kam kakai ani kam to ka vungavunga. Bil ke na mamaila kate mang sikei a bil laba luai woiang karong matan tivu kite angkuai si akus nirong e lovongai ta ku mas suai ni bil ti mang igenen, ku mas suai ni kana mete takaman, suai ni kana matan suksukalan i kana sukal, nas kam ring ti kam ago na ku paliu veri vap, ago ta burusakan, siang using vubuk pulaka palau an na ku wuak nating. Nei kam ta kun nas woiang numai akorong kute nas ia ta Ilesvauk ka pakangai nim. Ku mas wuak ani ri wuak na ku mas nas asange ta kuo wuak ia ani ri vap aungos ka pakangai ni ri vap aungos, ka ararai ro mataria i ri vap aungos ani asan ro i karong rina. Aduk i bil tarong po nas ani ago na tarung po tun asange ta kuo buk serei mang sikei a igenen, kuo buk serei mang sikei a aina, kuo buk togon asan, kuo buk ani ki sunguk alakat ua sikei ku mas nas asange ta kam keve nas aungos, kam keve selen aungos parik ko kovek i nap si ka nap si ka pakangai nim. Longong na using kate mang sikei a bil ro luai, asereai ni bil woiang ilesvauk ku atogon mete kam takaman, mete kam sinong i ago ilesvauk ka angkuai si ka pakangai pok anim. Aduk i bil tarung to pege tatana tarong lo lomontaun luai ta sui pok anim na na sui pok iau ta tarong a si? So tarong mas nas ani ri bil woiang tarong wuak ia ani tarung to aro emung. Mang keve bil woiang no buk pege tatana nei karong ago nei karung rina ko pege ta karong lau- karong laulauan nei karong rina Aduk i nat, kavulik parik kia kinlei na karong selen i to nei karong komuniti. Kilo abis a abis woiang kolo vil arikek luai ni karong matan sinong nei karong komuniti, kilo abis a bil woiang ilesvauk ka galang na karung ago nei karong komuniti na tarung po abis a bil woiang ri vap aungos ilesvauk ki sunguk na maiten ina so no buk pakangai pok anirung. Ku mas abis ani bil woiang ka ago ta singgalangan ni ri vap- ka ago ta sogalangan ni ri vap, ka ago ta pagal ani ri vap, ku abis a bil woiang ka tak akuvul na ri vap- abis a bil woiang ka asoisinong na ri vap so ri vap ki tere tatana na ki tun ta io, nat ko angkuai si asereai ni keve kain bil asange ko igenen tutuman ilesvauk kavulik ko angkuai si asereai ni keve bil asange ko kavulik tutuman ilesvauk na ilesvauk ka angkuai si nas asange ta kana ke bil aungos io abis ko pakangai ani ri vap. Ko wuak na wuak si wuak mete takaman woiang ko angkuai si pakangai ni ri si kio serei mete kana takaman, ri si kio using ia, kio angkuai si sabonai asange ta io. Ko igenen tutuman, ko aina tutuman, ko aina si pakangai ani ri vap, ko aina si sunguk ani maiten kuvul veri vap, ko anitun si sunguk ani maiten kuvul veri vap na kapa mang keve selen woiang tarong po angkuai si pege tatana si taun ke. Nat na kavulik tanginang ago ta kuli lomlomonai an ni using na to tanginang i taun ke, using na keve kain nas na laulauan i taun ke. Ku mas using ni ri bil woiang karong matan tivu kita angkuai si pege tatana na mang matan kitala mat na mang matan kite to lak na kite angkuai si pege tatana. Kite pege irong ta pasin i mamaila, pasin i sukal, pasin i asereai ni ri bil roron ani karong sinong ro emung ani tarong ol ta gule an. So asuang na no angkuai si vil amalangas nia nei liuan ira nat tanginang, kavulik tanginang, enei karong rina tarong mas wuak ani ri wuak woiang ka pakangai ni karong ago emung, ka pakangai kapa ni ri vap, ka pakangai kapa ni ke bil woiang kan serei emung. So ke bil duk nang torong po pege tatana sikei <noise> vap i taun ke kilo lomontaun akorong ia, parik kia mang using nia an, kilo wuak using kari nas Kari vubukai na kilo kulo angkuai si arai asange ta kinlo bam si kari keve lomlomonai, kari ke nas parik i mang abis ani bil ang woiang ka angkuai si pakangai ani kari sinong emung. So ri nat na ri kavulik tanginang i lovongai, tara longong, tara using ani ilesvauk toro angkuai si sabonai ni roron nei karong sinong i to. Mang keve bil woiang no buk pege tatana, selen i ago nei lu ko petekai ni selen i ago kuvul veri vap. So kam selen i ago nei lu ka mas akalit amalangas ani ri vap asange ta kuo nat, kuo kavulik, kuo anitun, aina longong ani pini si tamam na ri nam, so taun kuo ago nei lu kam laulauan aungos kuo akalit amalangas mete ri vap ta kam laulauan i nei lu. So taun kuo abis a keve kain lau mete ri vap na kio kinle ia ta kuo lau ro kio kinlei luai ni mete takam takaman ta ko togon a keve kain lau mete kam takaman. So man kuo abis na mang keve lau rikei autsait avunga luai i mete kam takaman, parik kua nap si ku pakangai ni ri vap, ri aina ta kam selen i to. Kuo angkuai si akalit amalangas niria ta numai vanang kuo nat na kavulik i mete takaman ke. Ilesvauk kila angkuai si asuai ni mang keve Antok voiang ko rikek alakat kuli kam to using numai akorong kuta angkuai si akalit ta kam to na kila angkuai si akalit na antok anim ta kam selen i to parik ka ro. So sa no pege tatana tarong mas longong na usiusing ani sa no pege tatana using no nas ta man tarong longong a pege, tarong using a pege, pege ko igenen, pege ko nap si ka asereai, pege nang tarong lo arai kinle nia ta- kulo angkuai si arai ta ke bil kolo serei le si pege, pege ko serei na tarong po to, man ka kovek i mang sikei a mengen si sang taun irong kuo angkoai si arai asange ta ko kovek i mang sikei a bil ka to, kovek i mang sikei a bil ka polok, kovek i mang sikei a bil ko nap si ka to avunga e kulirina ke using ko kovek i pege so, no angkuai si pakangai nirong ta karong selen i to na karong selen i auai ve ri vap nei karong rina ko angkuai si pakangai nirong ta ilesvauk tarong serei na- aina, anitun asi pakangai ani ri vap, asalak ani maiten kuvul veri vap na ri vap ki angkuai si kinlei ta io, nat, kavulik, bikman, lapun, aina kita angkuai si longong ani pege kana ku angkoai si arai niria ta kari to kate vungavunga nei rina, kari to kate pakangai ni ri vap Kari to kate tak akuvul a ri vap na ri vap kite angkuai si benefit na kite luk roron si san keve bilan kite asereai nia nei kari rina so asuang na no pege amalangas ane si ri nat, ri kavulik tanginang inei karong komuniti, a karong rina kate duk ta maiten sikei man tarong tere aro na tarong angkuai si asasaul aro ni karong rina ko kovek i nap si mang sikei a maiten ka serei singirung. Man tarong longo saupai, tung akit mete kam takaman na ku longong na ri nam na tamam kovek i nap si mang sikei a maiten ka sabonai nim. Maiten ko serei si igenen ti man parik ka longong na tamana na ri nana na ko pasal using kana vubuk konlo asereai maiten e ngising woiang ilesvauk parik ka pakangai ni kana sinong emung. So longong ko mang sikei a bil lava woiang ka angkuai si pakangai nim, ka asoisinong ua na ka angkuai si setal kapa ni mang keve nas nei kam to woiang ku lo angkuai si nas ta ri bil tanginang kilo serei si taun ke na numai nang kuvul kulo buk siang ewang ani ku atapunuk a san keve lomlomonaian i taun ke. So no pege amalangas ua <noise> ta ku lomlomonai avunga le ni ku abis ani ri bil using ilesvauk ku au- ku ago ta abis ani bil woiang Ka vil arikek ua, ku abis a bil woiang ka pakangai nim na ka tak avunga na kam selen i to nei kam komuniti. Nang palau no angkuai si pege amalangas anirong ta karong selen i to ko bil lava, karong selen i auai veri vap ko bil lava le si karong longong na karong using ani saupai ang woiang tamarung veri narung kata pege tatana o karung matan tivu kita angkuai si akus nirong tatana asuang na no antok ta ku ago ta kuli lomontaun an, ku ol na ku lomlomonai ta ta numai a si na nau a si ani ilesvauk. Lomolomonai akit, asinong ia nei bangim na ku lomlomonai akit ta numai kute nat ani ilesvauk, numai kute aina ani ilesvauk so ku lomlomonai akit ta ilesvauk kate mang to, kun san to an ilesvauk. Ku mas to velai nas asange ta ilesvauk kun duai a mang keve maiten woiang kala kitmat ani taun ang aino. Ri samui i keve bil aungos kolo angkuai si lak ti taun ke, saka bil an kuo buk ia mani ko pege na numai kulo luk ia so ku kovek i ke bil ang woiang ka angkau si pakangai nim Kute ken nap si ku sabonai ni mang sikei a roron. Abis a ri bil woiang ka pakangai nim ta ku atogon nei kungam, ku atogon nei kam tepe ani keve taun aungos ku atogon na ri vap ki atogon tun ane singim, ki atogon vubukai ane singim ta kute mang sikei a igenen woiang kuo angkuai si pakangai aniria nei komuniti na mang keve bil kapa woiang kuo angkuai si sunguk kuvuk ve ria, asalak a maiten ve ria ani komuniti ka oros aro. Nei karong rina ko kovek i nap si ka oros aro palau man ko kovek i nat, kavulik nas, man ko kovek i kavulik longong na using sausaupai, man ko kovek i nat longong na using sausaupai nei rina parik ka nap si ka oros aro. So nei rina ko oros aro siman a ko tokon a ri vap using saupai kipo ago, man ko kovek i using saupai rina ke ka tagalang, ka kovek i nap si ka togon a mang sikei a bil roron so no buk pege amalangas nira ri vap ro i lovongai, tara ol ta kuli tun an ta maiten, tara ol ta kuli tun an ta bil i kana, tara tun ta bil woiang kata serei aino na tarong using ia ani ka pakangai nirong. Kulo arai si taun ke vap duk kilo angtangai nei karung rina, vap duk kio angraung, kio angso ta sula Alakat le kuli ke maiten, alakat le kuli tab tung aro mete takaman, tab longong aro ani kam papa, kam nana mete kam takaman na kun lo asereai ni mang keve maiten woiang ka vil galang aungos karong selen i to e rina, tarung taoa ni tasim, taoa na taum, ku taoa na tivum, ku taoa kam kakai, ku raung na kam patvap pok sikei parik kua nas ta kuo raung pok na rangaim. So ko mang sikei a vuk mengen si pakangai pok anira ri vap i lovongai. Ku mas nas asange ta tarong palau tarong te sikei, tarong sikei a matan antok palau tarung te antok tatana, karong sikei a kastam kalsa i karong rina, marai sa na tarung te wuak na mang keve bil woiang ko angkuai si galang pok ni karong selen i ago kuvul, marai sa na tarung te abis na mang keve bil woiang ilesvauk ka wuak irung na tarung kovek i angtasinan aro, ang taunan aro nei karong rina. Kinle ia na ku using ia ani kam to ka vungavunga, kinle ia na ku using ia ani ku ago ta mat vauk an, ani kam to ka vungavunga ku mas nas asange ta selen i angtogon, selen i mamaila, selen i nas ani karong kastam ka angkuai si ka pakangai pok anim ta kute kovek i nap Ti kinla raung ua ti mang sikei a bil, kite ken nap ti kianla lu ua nei lu ti mang igenen ta kuo tainau, kuo kovek i nap si ku wuak na mang keve bil voiang ki vil arikek kam to man ku longong a saupai. Saupai kapo matung ani tara aungos tara longong, tara using ani karong to ro ilesvauk. Ko kovek i mang sikei a igene ka tav longong saupai na kanla using kana nas, na kuan lo wuak a mang keve bil voiang ka angkuai si pakangai ani ri vap. Ku longong a saupai, mengen ro ka angkuai si ka pakangai nimm ta ilesvauk ri vap ki atogon tun ane singim, ki atogon lomlomonai ane singim ta numai palau kute igenen voiang kute angkuai si asalak ani maiten i nei karung rina, i nei karung community ani ke bil voiang tarung po pege tatana ka ago ta bil palau an, sikei ke bil kuo pege tatana kamas sung pukun na ka sere e ring malangas na ri vap aungos ki arai nia. Karung ago ta pege an ta ingua, sikei tarung pege ta bil vioang ko tutuman, bil ko to using a ri vap kio arai ni bil ko to parik kia arai ni bil ko mat. Asukang na kag pege palau ane singira ri nat, kavulik i lovongai tara mas auai nei saupai ko roron luai.